Ja taka ta´a yamina ja io iochi este io nai uní tara silira inouara, in chi va io nai este, este okoioui i kuia te inka chi te ra poto oko uxa, te inka chi va poto oko itin <hesitation> kuia yua ka io tuo este amigara yua jena´a.